Olina ndina okunaba omungalo, oluvanyuma luembeire nga njabire obuyoonjo, oluvanyuma njizaikufuna nti nga nkwaite kukintu ekibibi ekyirimu ebuuka ndina okunaba omungalo, era nga njaba kulya ekintu kyonakyona nsooka kunaaba mungalo Kaisi ninkwata okokintu ekyenjaba okulya.

Nsoka kulambula ebintu biyange ebiyembita omaka nga embuli, embizi nente jange nsoka kujiwona jaceiseriye jiriwo oba be bwejibanga jiriwo nga ingiza naba omaiso, nkuta amaino bwemala okuta amaino nga nkwaya embago njaba kumusiri nkola biya kulima

Inyumirwa ino okuwona omupiira ogwabazungu, eera nikyo ekyensinga okutaka mu firii taimu yange.

Osobola okunaaba omungalo emirindu mingi buli owoviire omu'kawuyonjo, olina okunaba omu'ngalo; buli okwaite ku ekintu ekibibi, olina okunaba, omaite nga kirimu obuwuka, olina okunaba omungalo; oba nga oyaba kulya, osoka no'naaba omugalo no'toolamu obuwuka okusobola okuyingira omukida Kyo ne'bukuwa obulwaire kale osobola okunaaba omungalo emirundi mingi nga owosanile.

Era olina okoba omuzaire wo mutane omwisuka oyo inti alambi omutaane aleke okuba mugurupu ejjo ate era Alina okuwa omutaane omirimo ejjasobola okukola jimuwa okuba bize natasobola okuba nga ayaba oktambula na'bantu a'babibi

Okusoma kwambire mungeri nti obanga osomere, wena oba oli updated nga omanya ebyaba omukitundu wena olina okumanya enkyukakyukana eriwo wena noyabira kunkyukakyukana eyo omutindo oguliwo noba enough dated wali kintu ekikoliwa kunsi osobola okukikola okukimanya okuba osowola kwaba ku interneti nobona ebyaba omunsi.

Tuyina okuliya emere abuzungu ejibakoba nti balansit dayat erimu buli kirisiya kyonkyona erikuwa maani erikuwa omubiri gwo nga gukula kale emere nga eyo olina kuliya ku akaunga, no'liya ku omutiyere, no'liyaku empere, noliyaku enyama no'liya ebintu bingi nowona nga oli balansi dayet ne emikyungwa enjo jona nojirya ku efuruts ejo oiyina okuwona nga ojiriya ku enanasi

No omala okunaba olina okwiiza okulambala mukatimba ekensiri bisobwola okutiyamba owali ensiri kino kitiyamba obutalimuya ensiri nga omalire okunaba

Ee nsobola kujikoba, nti, enjurugavu, ensalamagi ne'kimwufu nijo ekala je Uganda flaga.

Owano muchalo chaisu pikipiki nijo ejitera okuba neebeyie ino nowobanga olikutambula watu watono wati bakutolaku esente nyinji ayenga bindibidi motocross yebeyi isa

Obuloni obwo buwa abakali amani ne baba nebatandika ne bagula eee oba bagula bumena oba nyanya nebatandika ebusines kubera okubba kibabbera kyangu ibo okusasula esente ejo empola mpola okusinga ku eloni jidi enene ejomubanka ejitaka esecuriti aye buno obuloni tebubbaku securiti omukali ayaba natolayo naiza nakozesia nairiayo

Oline okubanga olambala omukatimba ekesiri

Abamama abato balina okuwona nga bekumire, era nga baba mumadwaliro mukisera bakume abana baiwe kuusa abana babawe eee emere etagisia, bona balie emere etagisia basimbe kubya abasawo ebyebabakobere mwidwaliro.

Emirundi isatu olunaku ebureki fasiti, elanci ne esapa; era mponanga emere ejendiire eyo, emere empa amani, eewa omubiri gwange okukula nga gubula obuzibu; era owandi inywiraku obusoda obwo ne obutudwa nga olunaku lwabire kusa,

Okusoma ku... Kuwa amaka gaisu amaani bona okusobola ebirowozo nokuwayo ebirowozo nenkulankulana omukitundu.

Amasomero ago agowansi gayambire abantu abalina enfuna entono bona okubona nga baba kwisomero nebafuna amagezi ago amagezi ago gabamba nebasobola okulankulana ekitundu

Amasomero ago gawa abaana abo abaava omuka agabula enfuna ensa bona okubanga basomere nefuna okusoma era kusoma okwo ebabanga basomere nibasobola okwebesyawo omumaiso eyo nekiletawo enkulakulana omaiso eyo

Ntera kutaka nyembo jeidini nijo jentera okutaka

Tutera kukozesia bu bodaboda bwepikipiki nibwo entabula eya mangu mangu eri ife wano mukitundu

Abantu abasomere babba wamu era bakola ekintu kimu ekyambire omoyo ogwa'wamu okwiza era abantu abasomere bakola ekintu batakiria abantu bonabona bayegere kukintu ekyebalikola

Abatundi abasubuzi nibo abatera okusinga okusula egasia mukitundu kale era abasubuzi owebaiza ne ebiintu byaiwe ebirime batekaawo mukatale nebasulawo egasia, egasia eyo owebasulawo tebagjitolawo

Nasingire kusanyuka eino nga mbita mumwaka era echandeteire amasanyu eino kuba emaika jange jeyongerieku okusinga singa ku jidi ekaiire jenabereire naajo

Inyumirwa ino era okusisinkana abantu abayaka kisa ino kimpa okuba nga infuna amagezi amayaka eri abantu abo abaiza

Abantu okisinga okunywa amaizi amabibi Nikyo ekiretere okusinga okuleta taifoidi omukitudu kyaisu abantu ebaleta amaizi tebafaayo okukolaki okuu gafumbaku kaisi nebanywa banywa amaizi ate amaizi ago gabamu obuwuka.

Mungeri omuntu oyo yena alina okola ekisasais emala ate alina okulia emere emuwa amaani nasigala nga aba mugumu

Amaizi amabibi ago gabamu owuuka, kale owuuka obwo abaana obabba bazanyira omumaizi ago, nigabaaba mumu omumunwa buuka nibwaba omukida, nibatandiika okolaki, okufuna okwidukana, nico ekibibi eco kuzanyira omumaizi amabiibi.

Abawala balimbiwa ino ejebasaiza ate babataka kale era ne basobola okolaki okuleka okusuma kale engeri egya'sobola okubyewala ebintu ebyo nikwo okugaana okulimbiwa abasaiza kubewala nibabakoba kubalimba balina okubye okubewala, nibabba nga baaba omumaiso nemisomo gyabwe.

Omuntu owona nga aba omubiri nga gukendera asigala magumba mereere ate kayi echindi ekilo je obuzito bwe bukendera nasigala nga awanvuwirire buwanvuriri nga alina kilo ntono